भाइरतिर त भौतजसा पेय पदार्थ पाइनान् । तरलै हमरा तिर पाइन्या पेय पदार्थमाई वियर, रम, वाइन, कोक, फ्यान्टा, स्प्राइट, चाहा, दुध, लस्सि, छाच, भोड्का, कफि जसा पड्डान् ।